<hesitation> די איינציגסטע גרויסע חי' וואס ס'קען טאנצען מער ווי גרויס זיי זענען איז די קענגערויא זיי קענען טאצען צ- טאנצען צען פיס אין די לופטען <hesitation> נאכדעם איז דא א באנטש קליינע חיות איינער פון זיי איז די <hesitation> די <hesitation> מ <hesitation> פראש און דער פראש קען טאנצען איבער צוואנציג מאל ווי גרויס זייער קערפער איז.